Dawdude e jon suudu muuɗun kaa ɗun ɓuri. Sabi ɗo mbaalɗaa fuu a waaldan e muuɗun. Onon ngondi hakkille, onon ngondi faamu. Ɗun ɓuri welde.